मुइ माछरी <noise> लगभाग पन्द्र देखी बिस सम्म गो मुइ छुतियावे सकबाही । जसने कि हमार सिधरी माछरि, गोइरा, सेटमि, बाम । हसे भोथि, निचा हसे अ <hesitation> तिलवा, हसे अ एनहाइ, <hesitation> सिङहि, रोहु, कमन कर्प हसे सिल्भर कर्प । हसे अ <hesitation> बिग्रेड सकबाही मुइ छुटियावे काही माछारिया हलाई कहके ।